أسهل كيكة ممكن تسويها اخذ لك باكيت مال خلطة الكيك الجاهز من البرادة وجوف وش مكتوب عليه وحط وياه بيضتين وحط وياه شوية ماي واخلطهم وحطهم في الفرن عشان يستوون.